toma tidore sorai namo gahi fola dadi sema namo tuso hate so gahi ma fola sopake otu. so pake ahu, so pake gosi sado ngofa sema namo gahi ma fola tuso hate ua ota kusu. ota gumi. ota hate ma rau polu. yale so gahi fola gate be namo baikole, baikole oro gofu oro gumi oro hate ma rau polu sebuta tama hete ma jaga kari gahi ma fola namo baikole ma fola ma fola ma ngora ine namo jala iki ma fola wele wele toma hate ma jaga gate be jenela fugo kunyira fugo kubali fugo isa se fugo ho- bolo fugo ho baikole mangora fugo ine baikole mangora ma fola ngasu sema ua.